टॅक्सी गाडी हांव खूप भोल्वा दुसऱ्या गावान वचपाकं किंवा कॉलेजिक वपाषे आसा। झाल्यार हांव टैक्सिचो वापर करतात पण ते खूप पैशें घेतात।